أول ذكرى يوم <hesitation> كنت أروح عند عمي، هذا أول شيء أتذكره إلى الحين، كنت أروح عند أمي البيت والعبان وعياله ونروح الحديقة مع بعظ أنا أمي ومرت عمي وعيالهم، يعني هذا أول ذكرى الشي إللي أذكره إلى الحين من أيام الطفولة.